﻿यह बात सही जगह जानवर भी मनुष्य का नहीं भावनाओं को समझ सके छ और या बात साइंटिस्टों ने भि मानी च की जानवर भी मनुष्य के नई भावनाएं समझ सके छ और वह भी अपना अनुभव और अपना रिश्ता बहुत ज्यादा समझदार रेवे छ। जैसा कि कुत्ता और बिल्ली रेवे छ वा वाका मालिक का तरह लिए बहुत ज्यादा प्रेम और लगाओ दिखाओ जब अपन कुत्ता बिल्ली के लिए रे खेलता तो वह भी आपना थाई प्यार दिखाओ अपनी भावना को समझे छ जब कोई जानवर मर जाओ छ तो ऊका जो साथी रेवे च। विभी ऊका शोक मानव च जैसा कि हाथी का परिवार मर जावे च तो शोक मनावे जब कोई मानक मर जावे और यूको कोई पालतू रेवे छ तो वो कुत्तों भी मालिक की तरह ओर दुखी हो जावे कि ऊके मालिक मंत्री हो है।